पेंगुइन क बारा मा बुले जांद येथय पक्षी बुले जांद पर येथय पक्षी कनखे मंन यु पानी मा भी रहन्द भूमि मा भी रहन्द पर येमा पंख ही नी च, पंख हुन्द त हम येथय पक्षी ज़रूर बुल्दा बिना पंखो के पक्षी कनखे बोली जांद पक्षी मा त पंख ज़रूर हुन चैन्द |